Kui'a ku-ininchi, kunda'vi-ininchi, lo ituu mee ituu ɨ́ɨ́n-nchi, <noise> kui'a kuu xi, iyo ore te kujana-ininchi, xi ñatu ye la'anchi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i.